ख़ुशी और पीड़ा यो हमाए ऊपर निर्भर करता है। कि हम एकहे कैसे अपनी जिंदगी में कैसे परिभाषित कर सकत हैं। जैसे विरोध भावना जैसे ख़ुशी और पीड़ा अक्सर एक दूसरे के विपरीत माने जात हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि सच्ची ख़ुशी की अनुभूति के लिए पीड़ा। और दर्द का अनुभव करना आवश्यक है। जब तक हमनें दर्द और कठिनाई का अनुभव नहीं किया। तब तक हम ख़ुशी का मूल्य नहीं समझ सकते। पीड़ा हमें सिखाती है कि ख़ुशी को कैसे पहचाना जाए। और उसका आनंद लिया जाए अगर हमेशा दिन की हो तो रात की शांति का महत्व नहीं समझा जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि ख़ुशी आंतरिक स्थिति है और इसे पाने के लिए पीड़ा का अनुभव कराना ज़रूरी है। ध्यान कृतज्ञता और मानसिक ख़ुशी के माध्यम से व्यक्ति ख़ुशी पा सकता है। यदि जीवन में कभी पीड़ा न हो तो ख़ुशी की गहराई और उसको प्रभाव कमजोर हो सकता है। यदि ख़ुशी सतही और अधूरी लग सकती है। पीड़ा हमेशा हमें आत्मनिरीक्षण के लिए लाने और व्यक्तिगत विकास को मौका देती है। यह हमें अधिक सहानुभूति और धैर्य बनाती है।